Náma chi jatiunri nu nu sa'ama jatiunri nu nu nakáchari ko'o, jatiunri pisu jatiunri jin sa'ama nu ntɨ sa'ama kuú te mani náma jatiunri.